Ñy mombamomba ny ñy sakafo a Peró manahakan'izao: Rozy a Pero añy mifototsy aminy ñy varimbazaha noho ñy traka, añatin'izay ñy vary, ñy tsako, <shushes> misy ñy karazany ñy legimy hanindrozy añy koa, rozy añy mana ñy sakafo malaza mañamariky androzy a Pero ao, misy ñy sevisy, manahakan'izay ñy lômôsalit.